Inmohiti sigirlog didangimo, sifina firgi ailon sigirlog fa jokiga kabarani hajani malika fa soker, baborangon, gahwan kerangon kabanigon, <hesitation> dawaini firshani ai fakidi bataniai milayai, haja maleka fa soker nadarai maleka ayin mohtaji malika sokija fatanji masafa dawoi khalis fatanji taban <hesitation> in sigir amangoni amang kefiaga fasokira idan amantani tatura nedangemo sihiamo adam idan aman neiadniga <hesitation> fasokera idan baira.